الثقافة الصينية الصين عندهم ثقافة عريقة معروفين أنهم من أقدم العلوم وكذا ويتميزوا أصلا الصينيين أن هما محافظين على تقاليدهم وزي الفنون القتالية وطعامهم المتنوع وكيف احتفالاتهم بأعياد مثل عيد رأس السنة الصينية وفي مشكلة عندهم فلسفات واجد يعني.